ite eme kut tak paku one haju ite pake tuku. Cara'n ne lime cupu sau paku, lime cupu gah sau tuku. Biasa'n ne eme model nggitu, biasa'n eme pande kandang ela kandang manuk kandang acu, hitu harus hati harus dedi'a keta tak ne one'n boto hena lime. tuku ho'o gah do jenis de manga tuku sot kut tuk watu, manga sot kud tuku paku ite emi tuku hot kut tuku paku, hitu ngance kole ite eme nggo pande pagar, pake tuku hot toe ma danga mese'n agu paku toe danga mese. Aku perna pande kandang ela tak laku paku ho gah pake tuku du hitu aku toe ma danga de di'a tak ne laku. Jadi'n gah hena lime cupu daku beti keta laku nuing ne. Pande kandang ho mese'n gah sua meter kali telu meter hitu kut na ela. Hitu ngance na'a ela sampe ca sua ela. Pande kandang hitu aku olo <hesitation> <noise> telu leso kali, agu pake paku hot pitu senti lewe'n agu lima senti lewe'n ne. Tuku ne gah tuku sot besi taung ngger musi'n ne hitu tara licin keta eme nggo hia tuku, jadi'n gah hena lime eme nggo toe manga dedi'a pake'n.